நீங்கள் சுயபரிசோதனை செய்ய முனைகிறீர்கள், பெரும்பாலும் உங்கள் சொந்த உலகத்தில் ஆர்வமாக இருப்பீர்கள். அர்த்தம் மற்றும் நிறைவுக்கான உங்கள் தேடலில் நீங்கள் சில சமயங்களில் மற்றவர்க ளிஉங்களுக்கு பிடித்த நிறம் வெள்ளி என்றால் டமிருந்து உங்களை தனிமைப்படுத்திக்கொள்கிறீர்கள், நீங்கள் வாழ்க்கையின் ஆழமான கேள்விகளைப் பற்றி சிந்தித்துப் பார்க்கிறீர்கள்.